Kundeyu kidanguano nrute ya'á, te nani nrute ya'á tichi nu kodono xhi kuano iin, ditá kano taco o dani kadanguano ho taco xakaña nduté he kuan yuté ya'á hó ngua nrute ya'á tichí tekondo nrodono xakano, dani kadanguano kini kangui no tinankin iin ya'á kui tinana kachino tangui kuechinó, tichí dakeno ñaxanadaka keti cayu cuchi keté, té dakano xakano duku iin dani inka kidi kidanguano ndente deen dá ku ndende deen té xhininó no ditá no ndende niuté kodo nrodonó, deen te ni yani xhidono deen xhidonono ne kodono nduchí yii, te dakeno nrute ya'á tichí de dontodono queso tuxakenon, kadi inó okadiininó ndani kuxa'a dakeno nó iindeyu nondeyo iin deyu nani ndeyu kayoté ké nakudundeyó nani jalapeño nanixhi deñuño dani ke tichí deyu xachí neya xa'a xa xatichí.